Idish yuvish mashinasi bu kir boʻlgan idishlarni solib, uning koʻpirtiruvchi vositalari bilan birgalikda suv va bo'g' orqali yuvadigan uskuna hisoblanadi. Bu judayam oddiy ishlaydigan uskuna hisoblanadi.